Ipuere vaera ayemongueta kiraita ko ayemomaendua ñee ikavigue rupi tumpa mborokuai oeya rami jokogui ko aikuata kia ko se, ketɨ gui ko ayu jare mbae ko ayapo kua ɨvɨ pe, jare kiraita ko aguata tenonde va jae jokua sepuereta ayapo